Toh sohõ ay ma ay lokaco sara ay wande ga wala ay coro ga, ay ay'ma ay lokaci sara day ay wande ga. Ay coray lokaco ay lokaci kayna no i se amma ay wande wane ay ɲga no si ban gaara ay ma gwaro ay da iyalai, ir ma lokaci sara, ba ay coray ga. Ay coray ir ga koy naŋkaŋ ir ga koy lokaci kayna no ir ma te haŋkaŋ ir ga te ir ma yee ka'ka da manci diraw no ir fatta koy naŋgu fo, wala naŋgu mooro fo, toh mate ay ga te ka'koy ka gwaro filo ga ka lokaci sara ay boŋ se ay man ye ka'ka ay kay iyalai no ka hacci lokaci. Amma barfoyaŋ mo baasi da iyali hacci kala day a ma koy kwaaray ra ɲga coray do ka ɲga gwaray te kala lokaci ka di daama cino beeri ga a ma ka. Day'day da lokaco kaŋ a ka, wando jirbi. Ni di mo, hiira sino kaŋ nin da ni iyalo, araŋ ga gwaro kate kala day ni coray do nin hira kulu kaŋ nin da ga te araŋ na te araŋ coray do ni ma yee ka'ka. Toh ni di woodin wo, a man te, addini wo a man za da yaadin. Gara ma ye ka'ka, ni coray ni iyalo do nin da ga gwaro araŋ ma hiira, da araŋ hiira kala da araŋ to naŋkaŋ jirbi na araŋ za amma jirbi a ba ma koy ni coray do ka gwaro ka hira kala cino ma to ni man ka kin iyali no ɲga hacca. Ni di wadin a manci gwaray manci ton-toni no gaara ma gwaro fu nin da ni iyalo araŋ ga gwaro ka hiira araŋ ga salan araŋ ga haaru ɲga no i ga ba. Amma manci ni ma koy gwaro ni coray do kala da cino to ga ma tun kay ka kuuru ka fu bisa a jirbi, a mante.